Nopok oynani tozalashni turli xil usullari bor. Uni quruq vosita orqali va nam vosita orqali ham tozalash mumkin. Ularni ikkalasini birdaniga ishlatish judayam foydali. Masalan eng boshida nam vosita orqali oynani yaxshilab artib undan keyin quruq vosita orqali changni yana bir marta artib olsa bu juda ham yaxshi bo'ladi.